ס'דא אפאר חיות וואס זענען באוואוסט צו גראבן און לעבן אונטער די ערד, ווי צום ביישפיל די מוילס, אדער פרעירי דאגס, און אסאך מינע מויקאשעס. זיי טוען עס צו קענען בעסער איבערלעבן און זיי גראבן און אזוי וואוינען זיי.